نفسي أتعلم البرمجة و أكون شاطرة فيها لان حاسة ان الفترة دي العالم كله معتمد على البرمجة و حاسة ان هي ال ال العالم يعني هي المستقبل يعني ف نفسي أتعلمها عشان اعرف اشتغل بيها و أحقق دخل كويس